burdo ni dhoo huuwa datti ni haa leddi a jooga haa jongo sai dingha buugo haa leddi datti mei adon dilla be datti mei burdo mei baana leddeji mei don foodha datti mei don tura yeso sai a motta de gotel sai a botta